Al'ada mabbe gimi, womarde be zane. Be yidi hala womarde masin ngam do sena be, be mofta kambe be bikkoi mabbe be woma be yara njarateedambe robe mabbe be wubbindira be woma be jala be haita chaka mabbe.